श्रीलंका की पक शैली अपनी विविधता स्मृति स्वादों और मसालों के लिए प्रसिद्ध होती है यहाँ भारतीय मलय, डच, पुर्तगाली और एशियन संस्कृतियों का प्रभाव का मिश्रण होता है। श्रीलंकाई भोजन में आमतौर पर तीव्र स्वादों, मसालों और ताजगी से भरी सामग्री से भरा जाता है। यहाँ की पक शैली के प्रमुख रूप से चावल, दालें, मांस, समुद्री भोजन और ताजे फलों सब्जियों को उपयोग किया जाता है। श्रीलंकाई भोजन अपने मसालों के लिए जाना जाता है जिनमें से हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई, जीरा हो गया, मिर्च हो गई। और गहना जैसे मसालों में शामिल होता है। श्रीलंकाई भोजन में नारियल को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, इसका उपयोग कच्चे, सूखे और नारियल के दूध के रूप में किया जाता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध ताजे और भरे फलों में सच्ची समुद्री भोजन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।